<noise> hokkiyam mamaki fu wala ba nyiwa mi me da yi mi yi’a nyiwa se nde wore dubi goddi do ko ngari do ngam nyiwa hanga neddo to wima nda nga tofi ba kaza banda ayi an gite mada a jabata ngam nyiwa wadi soro yel karam karam shurel mi yi ko kanko tato na nayo a ko tokktiri ngorga <noise> a newa a bikko kongal maaga wadi dugunordu nda jungle nda borowa to nga wari tummude bo nga hosga tummude a nga mukko nga mo da kawai to lishal Lekki nga tairi mangorohi mi ndari a gite am mangorohi dimuki to nga wari se nga helta lishal mangorohise <noise> nga mukko minkam ko ngiaem shagga mauna mi medayi mi yi a ba nyiwa kuma a somta darkinga <noise> hanga bon a nga nangai neddo wala ko wanni nga tin ani koddiroje da wuja nyiwa nanga neddo ngam a min ndari mi ngodda dan min dakk a min ndara ko to a. <noise> Wala shagga min kam hokkiyam sha’awa woɗuki ni mi yi a iri nyiwa gam kowa yi nga dole daro ndara nga aikin ko Allah mahi don Allah mahi shagga nga heuti sudu iya sudu gam wala no ga fotayi amma ta media <noise> yiki nga to dun don iwimaka bo ko mi’a ba feura ba a jabayi ka amma kowa yi nyi wa nyiwa hebbi nai akori kira wane akori kura nyiwa ngota nga buri akori kura <hesitation> ngam wala shagga Allah maunini wadi nyiwa a nde shagge duniya fu sedai shagge nder diyam ni woni mi anda.